heyrðu Sigurlaug velkomin takk fyrir að bjóða mér á Holtið og í menninguna hér hótel Holt er ekki bara eitt

hótel landsins þar er líka eitt stærsta listaverkasafn landsins í einkaeigu hótel Holt var opnað árið nítján hundruð sextíu og tvö rekið af þeim Þorvaldi Guðmundssyni kenndum við síld og fisk í dag ræður dóttir þeirra Geirlaug ríkjum á holtinu og hún er ekki síður ástríðufull fyrir myndlistinni en við erum bara í anddyrinu já það er rétt við erum

í anddyrinu og ég ætla segja þér frá því að þetta hótel er byggt sem hótel og listasafn það var hugmyndin hjá Ingibjörgu og Þorvaldi af því að þau voru svo miklir listasafn og hótel en hann vissi alltaf hann Þorvaldur gera hann ætlaði að safna listaverkum já ég kalla hann

hvatti en latti ekki var hún einhvern tímann þreytt á því þegar hann kom heim með málverk

ábyggilega ekki hún var svo vel gefin og klár manneskja safnið við verðum að koma

þetta er eiginlega frumkvöðlar íslenskrar myndlistar á síðustu öld Jón Stefánsson Ásgrímur Jónsson biddu fyrir þér margir margir fleiri þegar fólk kemur hingað

þetta er lykilspurning vegna þess að ég held að allir upplifi eitthvað svo skemmtilegt að koma hingað

að vera hérna þig langar ekkert út aftur

þetta er íslensk hönnun þetta er íslensk hönnun og þeir eru mjúkir og góðir þessir stólar eru

teiknaðir af Gunnari Magnússyni innanhúsarkitekt og hann var innanhúsarkitekt hússins alveg frá byrjun nýkominn frá

í Kaupmannahöfn rosa flott verkefni ég átti nokkra og sagði svona stóla vil ég fyrir um áratug ákvað Geirlaug að gera málverkin

enn sýnilegri og hóf að bjóða gestum upp á skipulagða leiðsögn um listaverkasafnið talsvert mörgum árum þá opnaði ég bara húsið fyrir fólk á miðvikudögum

fimm og sex þá var reyndar Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur hann labbaði um ég lærði svolítið af honum núna geri ég þetta sjálf og starfsfólkið líka við getum sagt svo margar sögur og það er það sem er skemmtilegast eins

og góður leiðsögumaður hann segir ekki of mikið en það sem hann segir þarf maður eiginlega að muna

um listina hérna inni ég vissi ekki mikið um listina

að vinna hérna en nú er þetta orðinn stór þáttur af mínum daglegu störfum að fræða kúnnana um listina hér ég held að það gerist bara að allir sem byrja að vinna hérna fara að hafa áhuga á myndlist mér finnst svo frábært að sjá hvernig fólk vex

í því og starfsmennirnir mínir eins og í lobbíinu eru öll orðin sérfræðingar í að ganga um húsið og segja fólki frá myndlist ekki á

og virðingu fyrir því sem

liti fallegar konur og þessar konur eru vel klæddar en það var þannig fyrir dálítið mörgum árum var opnað nítján hundruð og fimmtíu að þá var

veitingastaður

hann langaði að hafa myndlist á veggjunum á barnum og ganginum niður og var búinn að hugsa út nokkra listamenn fyrstur fyrir valinu var Jón Engilberts þegar myndirnar höfðu verið þarna í viku þá hafði sennilega

þjóðleikhúsráð setið á á rökstólum og ákvað að þessar myndir færu niður af því að þær væru of

við listasöguna og að fá unga fólkið til að koma

og sýna verkin þú gerir það líka já veistu þetta verk

er eftir Egil Sæbjörnsson myndlistarmann sem býr í Berlín og allir þekkja

var svo fús að hengja upp verk eftir sig

ég vil gjarnan að ungir myndlistarmenn komi og fái að hengja upp myndir eftir sig og vera í við Kjarval þegar fólk kemur og sest þarna inn finnurðu fyrir

sem fólk finnur fyrir þegar það sest niður og fer að horfa í kringum sig það er þess vegna sem við erum

að leggja áhersluna á að segja

hvað Holtið hefur upp á að bjóða og

tryggja að enginn fari héðan án þess að átta sig á

hvað eru mikil verðmæti fólgin í þessari list hérna og hvað

er einstakt jafnvel á heimsvísu að inn á veitingastað sértu með helstu frumherja myndlistar einnar þjóðar þú skynjar líka að þegar fólk er búið að átta sig á því þá situr það og nýtur ganga listina svo eru listaverk í hverju einasta herbergi þannig að það er af nógu að taka ef þú þyrftir að velja málverk bara eitt málverk ég gæti það ekki

sinn karakter ég held ég gæti það ekki